íbùbù, íbùbù màa ówó bèé ni yìlè ínɛ̀, blɛ̀ɛ ákple, íkeanì tòo nyòoà ówó be ni yìlè ínɛ̀ kɔ ínɛ̀ lèe eé nè, owo be ni yìlè ákple kɔ ákple é nè kayi ówó ɖèé yilè yá ówó bèe yìlè ákpɛ̀ sro nì íbùbù ówó be yìlè ikugúgú ká ígbɔ íbùbù <hesitation> igagla nyòoà úni nèe yilè ikugúgú wèe sro sú ówò bògò ówó tuà ni igagla nyòoà mòole ɛnɛ́ ka àá do náa fi à nàáa tu íbùbù si ínɛ̀nù èle yá ìgúgú le wèe nàá mi ínɛwɛ sú éyìlè ínɛ̀ nì ákple nì íbùbù ɖìi iku màa ówò bògò, ówò tà ŋlɛ̀ɛnìàà. sú elí ɛɖí úni nyí íbùbù ne kè íkeanì wèe u ne yìlè ìgúgú wèe sro u ne yìlè ínɛ̀ u ne yìlè ákple kíni ɔmi fíà íbùbù nyòo ulu uluulu aliwaìbubù nyòo, úni aliwa lɔ bàáa zì egbì à kplɔɔ̀ úni ɖí úye nì ìgɔ̀liùye <hesitation> màa ówó bèé ni, ówó bà zá kɛ̀lɛ̀. kíni ká nyòo àgbììbubù úni ká ù nyo úni ká u ne kè ìkísì sú aliwa ìgɔ̀li aliwa àni ínìwà màa ɔmi nɔ nì ìgɔ̀li nì àgbì ìbubù ɛɖí ówò bògò ba fínɛ̀ kíni ɛɖí ɔmi fíà.